د پښیمانۍ بغیر ژوند نه دی ممکن. که څوک یو نورمال انسان وي او انساني خواص ولري، نو هغه به پښیماني کوي، ځکه دا یو انساني خواص دي. پښیماني د دماغ تولید دی او که څوک دا حیس و نلري نو هغه غیر نورمال دی. دا یادونه باید وکړم چې ځیني کسان پر پښیمانۍ ښه کنترول لري او همیشه یې په نورمال حالت کي ساتلې وي خو لري یې.